Laa la rasuradoras nakoj lakoj kikoj mas ke todo reh la imaas taqee' nkiwehsaam ki ismaal ke wula pan kika'al y ja'ar laa la ixoqiib' taqee' la ke kaxlan taqee' nkiwehsaa ki ismaal ke wila pan ki rooq